اجدر أسبح وأركب دراجة تعلمت السباحة في عمر تقريبًا ثماني سنوات واخذت لي فترة قصيرة يمكن اسبوعين او ثلاثة اما ركوب الدراجة تعلمت في عمر <hesitation> ست سنوات واخذت كمان حوالي اسبوع الحمد لله صرت استمتع بالاثنين والحمد لله والفضل يعود لله.